Lie ron masa mega mats tokui teron kategili ham. tokui ni koko. ni han has. lie. mats tokui teron kategilia. halenelia nitagala. ime tego markawilia. i ahana han ni ahana community. lie ron masak. ni me tego mar likoto has mereyi lia galapien tar. lie ron haniga balagi taren. lie ron masak te kato menegilia mats tokui eni tara naha. mats tokui eni ron halenelia nitagala. ime tego mar tiol wilia. baliate kate yega manka tego kamelia i ahana han. so i ahana han sana lie go ma kameyia. kuimeya lia manken tokui eni lie go manapin kahasyi tara naha nonei a man tokuin koko i latu. ne i han. man tokui te halelia nitagala tego marka wilia.